Eh! Zaho aloha fa nahita biby <hesitation> manao kisary maty i lafa somary hitany fa somary misimisy loza zay gn'eo. Eh! Gny fomba fanaova anazy, laha ohatsy ka misy biby raiky any, hitany biby iny fa tsy ho zakany na tsy ho tohitsiny, la manao kisary miroro he- manao kisary miroro tseky i, la manao sary maty. La tsy hain'ny biby iny fa la engany eo fa atao fa ho maty. Eh! Zay gny fanaovany anazy. La fetsifetsy any biby io.